أفظل <hesitation> مكالمة هاتفية؛ لأنها تسمح بالتواصل بشكل أكثر مباشرة، وفهم المشاعر من نبرة الصوت، المكالمات <hesitation> تتيح لنا التفاعل بشكل أسرع ،وتوظيح الأفكار ،بينما الرسايل النصية عملية، لأن المكالمات تعطي عمقًا أكبر للمحادثة.